गिर्गित आपन तोचा के रङ्ग महौल के हिसाब से बदलेंचे। काहे कि एकर तोचा में रङ्ग बदलेवाला खोसिका रहेंचे। एकर खोसिका के कन-कन प्रकास के <hesitation> अलग अलग तरीका से बदलेंचे। जेकर से लागेचे की इआपन रङ्ग बदलेंचे। कुछ गिर्गित जादे करके जमीन पर चड़हल रहल चाहेंचे।